Engka iyaseng nanre biasa engka to iyaseng nanre gesaraq nanre biasa werreqmi i nasu nappa ippancaji nanre neq- iyatosi nanre gesaraq nan- buwerreq ipasi kore gesaraq nappa yanre nah nasicocori- hampir nasicocori maneng ma apaq nanre pasianre bale makanjaq to nanre pasianreang kaju makanjaq to nanre pasianre pao makanjaq mutomma